Ja na kachayo nta´ayo kua chu'un kuotoyo noma te na tachayo kinji, taka xini ntalayo, na kachayo mono ntalayo, nakachayo xikp ntalayo, nakachayo este, vio na kachayo xin, toinyoo dee kii noma yoo te kua noma kua ntacha te uni chuuyo kua xikp ntalayo kuaa nama te uni kii yoo ntayoa na na ntooo ñomaun.